Allor dicimm ca al mattino 'a colaziona mia è prettamente latte e cornetto cu 'a Nutell p' forz. A volte nu cafè vicin, semmai nun c' sta 'o latte m' magn, m' bev 'na tazza 'e the ca m' prepar. Secondo me però, la tradizione vuole, ma tutt 'e napulitan vann truvann nu cornetto e 'na zupp 'e latt.